Lau eguai sisiba namodia bona haediba namodia na, lau eguai na, lau vavagu- lau vavagu ta seh, na sisiba bona haegoada bona, haediba, ehenigu- em- <hesitation> henigu, o ea- eha goadagu lai. Na lau vavagu na iana, iana ane <hesitation> abim, motu gado'ai, nao bamodia ane <hesitation> abim toma motu gado'ai. Bon iena, ena ane <hesitation> torem neganai na ane motu gadoai o torediam danu ma mauri ehe- <hesitation> herevalaim, <hesitation> anelaim. Ena- ena ane abi lalnai na iana motu gadoai <hesitation> toream, nao bamodia <hesitation> anem toh, ma motu gadoai <hesitation> abiam. Na danai, vavagu- vavagu na'abia daem. Iana, hereva aonega dia bona ena haegoada, herevadia en- iena ane lalonai ese, goada taina ma <hesitation> henigum. Lagu noho maurina lalonai, bona ma, <hesitation> eh- eha maorogum, kara dikadia o, Mauri dikadia basna mauri lai lau mas, launa mas, m- mauri namodia- mauri namodia bona sisiba herevadia namaodiai baina mauri. Bona, lohia bada hari baina, thankyou henia bona baina abia dae egu noho maurina lalonai, bana iase, ia enam, ao nega bona lalo parara bona, unu, kudou namodia bona lalohadai, namodia dan <hesitation> henim. Kudou eh- eha goevam dan. Bona ma, iena hahediba lalnai na, nega momo na, lohiabada ena hereva- herevai, ai eregabe, ea- ea goada laimaim. Enabe aibe kara dika momo taumai, na kara dika iboam padadiai ia unu nega haidia unu bamona, hereva, namodia bona hereva mai siahudia, idai- ida ai, ehe goada laimaim. Bena, enabe aibe, ah inuinu momom, kuku dikadia dan averim, guriguri dan asi alaom, guriguri lao taudia aha dikam, hereva dikadia- ahere- hereva dikan- tano hereva dikadia iboudia ah gwaum, Toma, nega ibo- nega, haidia ah helaim negan ia unu, hereva, mai ao- lalo pararadia <hesitation> gwauraidiam neganai, aina, unuam adibam aina, lohiabada enam ah raka ohom evana ah kerere. Emai- aina ame kara dika. Toh una kara dika daidiai, nega haidia na <hesitation> noimaim, baia guriguri, tamana enai, <hesitation> daka, amai kara dika baine, koki oho o, huri oho ena- ena siahuai, bona unu haegoada bona unu, daka ese ma, dina- vaira dinadiai ma, emai namo baie- bainem- baine- <hesitation> vaira neg- vaira dinadiai, emai namo baia davari. Na dainai da, launa vavagu na'thankyou heniam iena- iena haegoada herevadia bona, lalo parara herevadia iena ane'ai, ena, aneai motu gadoai, <hesitation> abim, eregabe goada taidia ma ehenim.